हमारे यख जो ट्रडिशनल डिश ची जो परम्परा तरिके दगडी बंदी ची सु मेटे पसंद ची नंबर ओने मा चौसु भात दूसरे नंबर पा ये मीठीमीठी चीज़ ची बल मिठाई ये पहाड़ो मा बहुत फेमस ची